مابعرف لكن أتمنى أن هذا اليوم مايجي أن الآلات تمتلك فيه مشاعر ويكون عندها الوعي والأدراك التام ال- القائم لألها بذاتها لأنه كأنك تلغي وظيفة البشر تماما كأنك ماتبي بشر خلاص وش لزمتنا العقل والوعي كلياته صار مع الآلات أحنا أيش راح نساوي.